þrír eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á innflutningi á miklu magni af kókaíni og

lögmaður Atla Rafns Sigurðarsonar leikara segir að aðför Leikfélags Reykjavíkur og Borgarleikhússtjóra hafi valdið honum gríðarlegu tjóni og

honum voru í dag dæmdar bætur vegna uppsagnar úr leikhúsinu Barnaverndarstofu

var óheimilt að synja Freyju Haraldsdóttur um leyfi til að ættleiða barn áður en hún hafði gengið í gegnum matsferli forstjóri Barnaverndarstofu vill að reglum verði breytt blaðamenn eru á leið í verkfall þetta var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta í atkvæðagreiðslu í dag

hefjast eftir viku fjörutíu og átta Norðmenn hafa síðustu ár verið dæmdir fyrir

á reglugerð Evrópusambandsins forsætisráðherra Noregs segir þetta hneyksli og boðar rannsókn

lögreglan á Suðurnesjum rannsakar nú innflutning á kókaíni í og nokkrum lítrum af

þeirra á meðal starfsmaður á Keflavíkurflugvelli málið kom upp fyrir réttri viku við reglubundið eftirlit lögreglu þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson hjá lögreglunni á Suðurnesjum og jafnframt að þrír séu í gæsluvarðhaldi samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru það ungir menn ekki

Íslendingar auk þess sem mun fleiri hafa verið handteknir við rannsóknina heimildir fréttastofu herma enn fremur að við húsleit á heimili Íslendings í Reykjanesbæ hafi fundist kókaín í og nokkrir lítrar af

greindi frá því í dag að maðurinn sem leitað var hjá væri starfsmaður á Keflavíkurflugvelli fréttastofa hefur ekki upplýsingar um hvers konar starfi hann hefur gegnt þar Jón Halldór vill engar frekari upplýsingar veita um málið og segir rannsóknina á mjög viðkvæmu stigi aðför Leikfélags Reykjavíkur og

stefndi Borgarleikhúsinu eftir að honum var sagt upp störfum þar vegna ásakana um kynferðislega áreitni í kjölfar metoo bylgjunnar hann fór fram á þrettán milljónir í bætur þar af tíu milljónir í skaðabætur og þrjár milljónir í miskabætur héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag leikfélagið og Kristínu til þess að greiða Atla

fimm komma fimm milljónir króna í bætur og eina milljón í málskostnað dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að

farið hafi verið á svig við lög og reglur þegar Atla var sagt upp störfum hann var upplýstur um fjölda ásakana en ekki frá hverjum þær hefðu komið hvenær eða hvers eðlis þær væru leikfélaginu og Kristínu hafi borið að gæta að hagsmunum Atla Rafns og gefa honum kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri grípa til ráðstafana til að stöðva hegðunina og koma í veg fyrir að hún endurtæki sig þá hafi þau átt að upplýsa hann

hann um hvers eðlis ásakanirnar væru og gefa honum færi á að breyta hegðun sinni en það hafi ekki verið gert í dóminum segir að ákvörðunin hafi verið meiðandi fyrir Atla sem sé þekkt persóna og hafði fram að uppsögn átt farsælan feril sem leikari vegið hafi verið að æru hans og persónu og ákvörðunin haft áhrif á líf hans og störf til lengri tíma litið Atli tjáir sig ekki um dóminn að svo stöddu en vísar þess í stað á lögmann sinn hann náttúrulega er ánægður að þessi niðurstaða liggi fyrir en það má ekki gleyma því að þessi aðför leikfélagsins og Kristínar Eysteinsdóttur gegn honum er búið að valda honum alveg gríðarlegu tjóni og í dómnum segir að Kristínu leikhússtjóra hefði auk þess mátt vera ljóst að aðgerðir hennar hefðu mikil áhrif á orðspor starfsheiður og umtal um Atla Rafn og yllu honum tjóni dómurinn kemst því að þeirri niðurstöðu að Kristín sé ábyrg ásamt leikfélaginu það er hún sem að tók allar ákvarðanir í málinu virða ekki þær reglur sem gilda í samfélaginu um málsmeðferðina og því er eðlilegt að hún sé dæmd ábyrg með leikfélaginu Sigurður Örn Hilmarsson lögmaður Kristínar segir að innan tíðar verði ákveðið hvort dómnum verði áfrýjað en hvorki Kristín né leikfélagið vildu tjá sig um málið að svo stöddu stjórn leikfélagsins sendi fjölmiðlum yfirlýsingu eftir að dómur var kveðinn upp þar segir að til skoðunar sé að áfrýja dómnum til Landsréttar meðal annars vegna þess að óvissa ríki um túlkun laga sem tryggja eigi vellíðan og

öryggi starfsfólks algjörlega fráleit það er bara þannig að ef dómurinn er lesinn þá er hann algjörlega skýr um það þar sem farið

mjög nákvæmlega í gegnum þessar reglur sem gilda það að hátterni leikfélagsins fól í sér brot á þessum reglum þannig það er engin óvissa um þetta reglurnar eru mjög skýrar forstjóri Barnaverndarstofu telur að breyta ætti reglum um fósturforeldra þannig að aðeins

þeir sem uppfylli almenn skilyrði sæki námskeið en ekki aðrir Hæstiréttur úrskurðaði í dag að Barnaverndarstofu hefði verið óheimilt að synja Freyju Haraldsdóttur um heimild til að ættleiða barn áður en hún hefði sótt námskeið hjá stofnuninni héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Barnaverndarstofu í vil í júní í fyrra Landsréttur sneri dómnum í mars og dæmdi Freyju Haraldsdóttur í vil og núna er svo málið tekið fyrir í Hæstarétti Hæstiréttur staðfesti dóm Landsréttar og taldi að Barnaverndarstofu hefði verið óheimilt að synja Freyju um leyfi til að gerast fósturforeldri áður en hún hafði sótt námskeið fyrir fósturforeldra sem jafnframt er matsferli dómstóllinn tók enga afstöðu til þess hvort Freyja ætti rétt á að gerast fósturforeldri heldur aðeins að ekki hafi mátt afgreiða umsókn hennar áður en hún sótti námskeiðið Freyja fagnar niðurstöðu

Hæstaréttar hún náttúrulega fyrst og fremst staðfestir að fatlað fólk á rétt á eðlilegri málsmeðferð innan stjórnsýslunnar auðvitað er þetta líka viðurkenning á því að það eigi ekki að dæma fatlaða foreldra strax úr leik og allir eiga rétt á tækifæri til að sanna sig telur þú

ég tel svo vera hér er æðsti dómstóll landsins að mæla fyrir um það að það hafi verið brotið á réttindum Freyju rúm fimm ár eru frá því Freyja sótti um leyfi til að taka barn í varanlegt fóstur áður en fólk getur sótt námskeið fyrir fósturforeldra þarf sveitarfélag þess að meta það hæft til að verða fósturforeldrar

Garðabæjar veitti Freyju jákvæða umsögn í júlí tvö þúsund og fjórtán í nóvember tvö þúsund og fimmtán hafnaði Barnaverndarstofa beiðni Freyju um að gerast fósturforeldri forstjóri Barnaverndarstofu vildi ekki veita fréttastofu sjónvarpsviðtal en fagnar því að Hæstiréttur hafi hnykkt á því að ávallt eigi að hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi Hæstiréttur tekur alveg skýrt fram að reglugerðin eins og hún er farið verði yfir það með fulltrúum félagsmálaráðuneytis hvort breyta eigi reglugerðinni í henni segir fósturforeldrar eigi að geta veitt barni trygga umönnun og öryggi til að mæta þörfum barns sem búið hefur við ótryggar aðstæður eða átt við erfiðleika að etja þá verði fósturforeldrar

að vera við góða almenna heilsu búa við stöðugleika auk fjárhagslegs og félagslegs öryggis sem stuðlað geti að jákvæðum þroskamöguleikum barns líka mikilvægt að þegar mál eru augljós að einstaklingur uppfyllir ekki grunnskilyrði þess að taka börn í fóstur að það þurfi ekki að sækja að mínu viti finnst mér vel koma til álita að reglugerðinni verði breytt þannig að þeir sem uppfylli almennu skilyrðin sæki námskeið en ekki aðrir félagar í Blaðamannafélagi Íslands samþykktu í dag með yfirgnæfandi meirihluta að fara í frá og með næstu viku Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er á skrifstofu Blaðamannafélagsins þar sem úrslitin voru kunngjörð á sjötta tímanum Hólmfríður hvað var verið að greiða atkvæði um

var verið að greiða atkvæði um

kjörsókn var sextíu og tvö prósent hjá mér er formaður félagsins við erum búin að leggja fram kröfur

reglugerð Evrópusambandsins með þeim afleiðingum að fjörutíu og átta manns hlutu dóma fyrir

rangtúlkun norsku tryggingastofnunarinnar uppgötvaðist í fyrra en reglugerðin tók gildi tvö þúsund og tólf hún kveður á um að þeir sem dvelja innan evrópska efnahagssvæðisins eigi rétt á bótum ef þeir lenda í slysi óháð því hvar þeir búa norska tryggingastofnunin túlkaði reglugerðina sem svo

að þetta ætti ekki við og krafði um tvö þúsund og fjögur hundruð manns um endurgreiðslu bóta tugir vildu ekki greiða eða höfðu ekki efni á því og hafa á síðustu árum hlotið dóm á grundvelli þessarar rangtúlkunar

stjórnvöld hafa boðað rannsókn á því hvers vegna Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Erna

forsætisráðherra Noregs voru spurðar út í þetta á blaðamannafundi á Norðurlandaráðsþinginu í Stokkhólmi í morgun Katrín sagðist ekki þekkja til þessa máls eða svipaðra á Íslandi og það rímar við upplýsingar frá Sjúkratryggingum Íslands þessa máls eða svipaðra á Íslandi og það rímar við upplýsingar frá Sjúkratryggingum Íslands

biskup Íslands ætlar að leggja til við kirkjuráð á föstudag að kirkjan skili bréfi sem Þórir Stephensen fyrrverandi dómkirkjuprestur sendi ráðinu í síðasta mánuði innihald bréfsins er

umslaginu stendur að það megi ekki opna fyrr en ári eftir andlát hans það hefur því ekki verið opnað og enginn nema Þórir veit hvað í því stendur í samtali við fréttastofu í dag vildi Þórir ekki greina frá innihaldi bréfsins en sagði þó að það snerist hvorki um

en hann braut kynferðislega gegn barni um miðja síðustu öld Þórir segist hafa margar leiðir til að koma bréfi sínu til skila fyrst kirkjan vilji lendingin eftir hagvaxtarskeið síðustu ára er góð segir forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans lítil verðbólga og lágir vextir séu einsdæmi við slíkar aðstæður samkvæmt hagspá Landsbankans sem kynnt var í morgun er gert ráð fyrir að núll komma fjögurra prósenta samdráttur verði á þessu ári strax á næsta ári verði þó tveggja prósenta hagvöxtur og enn meiri næstu tvö ár á eftir verðbólga

haldist nærri markmiðum Seðlabankans meðal annarra atriða í spánni er að gert er ráð fyrir að opinber fjárfesting aukist áfram af nokkrum krafti næstu ár um sex prósent á þessu ári tíu prósent á því næsta og fimm prósent næstu tvö atvinnuvegafjárfesting dregst saman um rúmlega tuttugu og eitt prósent á þessu ári sem er mesti samdráttur í áratug og samdráttur í heildarfjárfestingu verður níu

prósent sem einnig er það

mesta síðan tvö þúsund og níu spáð er nærri sex prósenta samdrætti í útflutningi sem er einkum vegna falls WOW

hagfræðideildin spáir að íbúðaverð hækki um eitt prósent á ári næstu ár spáð er auknu atvinnuleysi næstu misseri það verði þrjú komma sex prósent á þessu ári fjögur prósent á því næsta sex prósent tvö þúsund tuttugu og eitt og fjögur komma níu prósent tvö þúsund tuttugu og tvö þá spáir bankinn stýrivaxtalækkun fyrir áramót upp á núll komma tuttugu og fimm prósentustig forstöðumaður hagfræðideildarinnar segir að miðað við spána sé útlitið gott ég segi að við megum vera mjög sátt ef þetta verður lendingin við erum að koma út úr löngu hagvaxtarskeiði og íslenskum hagvaxtarskeiðum hafa venjulega fylgt einhverjar hörmungar að ganga í gegnum nokkuð skarpa aðlögun með mikilli verðbólgu og falli krónunnar í þetta skipti erum við að sjá að líklega verður samdrátturinn mjög lítill og staða heimilanna fyrirtækjanna og ríkissjóðs er nokkuð góð við höfum ekki farið í gegnum sömu skuldasöfnun og oft áður

og verðbólgan er lág og það er útlit fyrir að verðbólga og vextir verði lágir á næsta ári það er alveg einsdæmi Evrópusambandið hefur boðað að tollar verði lagðir á bandarískar vörur rétt eins og Bandaríkjamenn hafa lagt á nokkrar evrópskar vörur framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir að og gæti til dæmis haft áhrif á íslenska ferðaþjónustu þann átjánda október síðastliðinn tóku gildi tollar

settu á valdar evrópskar vörur meðal annars

settur tuttugu og fimm prósenta tollur á frá Skotlandi og Írlandi föt frá Bretlandi frönsk þýsk og spænsk vín kaffi frá Þýskalandi og kex og vöfflur frá Þýskalandi og Bretlandi þá var líka settur tollur á mjólkurvörur og ávexti ástæðuna fyrir þessum tollum má rekja til deilna Bandaríkjanna og Evrópusambandsins

um opinberan stuðning við

Alþjóðaviðskiptastofnunin hefur úrskurðað að bæði fyrirtækin hafi fengið ólöglega opinbera aðstoð Bandaríkin mega því innheimta tolla á evópskar vörur upp á sjö og hálfan milljarð bandaríkjadala eftir er að úrskurða um tollheimtu Evrópusambandsins á bandarískar vörur en ljóst er að hún verður viðskiptastjóri Evrópusambandsins í yfirlýsingu sambandið eigi engra annarra kosta völ en að setja á sína eigin tolla en evrópskir framleiðendur hafa áhyggjur

er ekki hluti af tollabandalagi Evrópusambandsins og því eru áhrifin af þessu tollastríði ekki bein hér en það segir ekki alla söguna tollastríð hafa í eðli sínu slævandi áhrif á öll viðskipti í heiminum og þar af leiðandi mun það með einhverjum hætti hitta okkur fyrir fyrr eða síðar það er alveg vitað mál Andrés segir atvinnulífið hafa áhyggjur af þessu þar sem fáar þjóðir eru háðari alþjóðlegum viðskiptum en

Íslendingar svona

hafa neikvæð áhrif á viðskipti

efnahag ríkja og þar með efnahag almennings ef við horfum á þetta út frá því hvað ferðaþjónustan er orðin afgerandi þáttur í þjóðarbúskap okkar þá getur þetta ef allt fer á versta veg haft slævandi áhrif á hana og það er mjög alvarlegur hlutur forsetahjónin Guðni t h þau voru í Snæfellsbæ í dag og fara í Grundarfjörð á morgun hjónin fengu innsýn í atvinnulíf Snæfellsbæjar og heimsóttu meðal annars k b fiskvinnslu í Rifi þá fóru þau einnig í Grunnskóla Snæfellsbæjar á Hellissandi og hlýddu á söng barnanna í yngstu bekkjum skólans er bara að maður finnur að hér er skapa öflugt samfélag maður finnur samtakamátt hér er allt til alls til þess að skapa blómlegt

í fyrsta skipti sem ég kom til Íslands fyrir meira en tuttugu árum við Guðni fórum bara beint hingað frá Keflavík þá reyndar er Snæfellsnes yfirleitt fyrsti staður á Íslandi sem ég heimsótti sérstaklega ánægð að vera hér í dag

ég segi það bara hérna af því að við erum hérna að auðvitað vildi

fegursta stað Íslands þá að veðri suðvestangola eða kaldi með vætu en þurrt austan til styttir upp víða á morgun og fer heldur kólnandi frystir og lægir um mestallt land annað kvöld Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið

skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum yfirvöld í Tókýó eru afar ósátt við þá ákvörðun að flytja maraþonið á Ólympíuleikunum næsta sumar frá Tókýó Martin Hermannsson sýndi frábær tilþrif þegar

í sterkustu Evrópu í gærkvöld og Breiðablik mætir stórliði p s g í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í París annað kvöld

eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á innflutningi á miklu magni af kókaíni og

lögmaður Atla Rafns Sigurðarsonar leikara segir að aðför Leikfélags Reykjavíkur og Borgarleikhússtjóra hafi valdið honum gríðarlegu tjóni og honum voru í dag dæmdar bætur vegna uppsagnar úr leikhúsinu Barnaverndarstofu var óheimilt að synja Freyju Haraldsdóttur um leyfi til að

að ættleiða barn áður en hún hafði gengið í gegnum matsferli forstjóri Barnaverndarstofu vill að reglum verði breytt blaðamenn eru á leið í verkfall þetta var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta í atkvæðagreiðslu í dag

hefjast eftir viku fjörutíu og átta Norðmenn hafa síðustu ár verið dæmdir fyrir

þetta hneyksli og boðar rannsókn